والله أحببت كتاب العمى لجوزيه ساراماغو، الكتاب يحكي عن مجموعة من الناس يصابون بعمى مفاجئ، وكيف تتغير حياتهم والمجتمع حولهم، وأرشح الكتاب لأنه ينقل أفكار عميقة عن الإنسانية والظروف الصعبة، ويخليك تفكر في كيف نقدر نواجه التحديات، أسلوب الكاتب مميز ويجذبك للقصة بشكل كبير. <noise>